Ireto avy ny biby tena atahorako indrindra: voalohany, ny alika, ny alika dia manaikitra sady mivovoa izy raha vao manenjika; faharoa manarakarak'izay ny omby, ny omby dia sady manoto amin'ny tandrony izy no mandaka ary koa mety ahafaty ahy izany.